Unén ányé élóñólóñ k'ufók ébóók ásé líóñó uyíé ámó sádé uyíé ámódé áyé wíduk áfur'íní m'íní ákénó nnídiá, ásiò áfid kééé ufók ámó élóñókédé, ánuñ ánó nnídiá ánuñ ágwó íní sé álóñ mmóñ, ányé ánó ámmó mmóñ. Ákpédé ágwo mfén álísídukò dé mbáña mbáñ áli álíduk, áwídé ámáduk, unén ádé éná sòñò ujò ébónó kokokokokokokokokokokokokokokokoko íkpímá ékóm ké mkpó mfén áduk ñt'unám, unén ádé áná ésòñò ujò ésuk ébóñó kokokokokokoko ñták ádéhé ñsiyié ánáwò ják ílíká íkíché íché íwòò má nsínám sádé íkpímá ékóm áduk ákònòjò, unén ádé áná ésòñò ujò sádé ídéhé nsíyíé áduk ufók ádé. unén ésé élíóñó nsíyíé sádé usukóhó ánsíyíe áyíé íkpáukòd áséké ásíné áduk náhá ánuñ ágwó áyé áriári tòñò ábòn, bót ágwomfén ámáduk, usuk íní íwílíóñó ké nsíyíé áséyíé íkpáukòd ásínéké áduk usuhó áfóñ, áyékud áfóñ ádé ádíóñó ké ánsíyíe ádédé. So unén ásédíóñó síyíé